Ny karipetra io zany da fitaova ampiesa antrano. Iô da misy e ataon'olo amin'ny varavara mba hataon'olo famafa tongotsy. Misy koa ny karipetra ataon'olo amin'ny tongo-panadria eny, da io anisany manome endriky ny trano